Ɗoo kam walaa goɗɗum daliila mawɗum sam, walaa daliila feere, walaa daliila cemmbiɗɗum, ko woni woodi boo, anndal e faamugo goonga, e dow yuɓɓooji maatirɗi ɗi ɗum noddirta e Woɗeere, ah, sense organs.